أفضل الموسيقى العصرية. لإنها تحكي قصة التغيرات الثقافية والمشاعر الحديثة، تعطيك طاقة وتخليك تعيش اللحظة. لكن الكلاسيكية لها طالع خاص. <noise> فما أدري <noise> ما أدري تخليك تعيش كذا لحظات. لكن لكنها جميلة وخاصة لما تبغى لما تبغى تكون هادي، فهي موسيقى هادية فبتهديك. <noise>